махаббат жасқа да қашықтыққа да қарамайды
айтпағым бірін бірін ұнатқандар арасын ешкім де суыта алмайды
сенің айтқаныңнан мен эмоциядан басқа ештеңе де байқап тұрғаным жоқ
бұл жағдайға реалистік көзқараспен қарау керек
арадағы қашықтық бәрібір әсер етпейді
бұл пендеміз ғой ток шоуы және оның жүргізушілері олжас сайлаубекұлы және гүлназия жалғасқызы армысыздар
ортадан бастасам жалпы данияр құрманаймен қанша жыл болды танысқаныңызға
ыыы біздердің танысқанымызға уже сегіз жылдай болып қалды сегіз жылдан асты мхм
иә басында басында кездескен кезде біз кітапханада кездесіп едік
ондай да болады екен кітапханада керемет
мен ол басында бесінші курс бітірер кезде м ы дипломдық жұмыс жазуға барып едім ғой сағат сегізде ы сегізде сол кітапханада отырып
енді сол ал мен он бірінші сынып бітіріп жатқанда ғылыми жоба жазуға бардым кітапханаға сол уақытта таныстық
сол уақытта таныстыңыздар кім бірінші қадам жасады
ы мен бірінші қадам жасадым м керемет
даниярмен танысқаннан кейін мен он бірінші сыныпты бітіріп ы болашақ бағдарламасы арқылы ы ұлыбританияның эдинбург қаласына университетке оқуға түстім
сол себепті мен бес жылға ыыы оқуға кетіп қалдым иә
аха қанша ол аралықта кетпей жатып қанша ай кездестіңіздер сонда
төрт бес ай болған төрт бес ай бір біріңізбен кездесіп жүрдіңіздер мхм
бес жыл бір бірлеріңізді мүлдем көрмедіңіздер
жоқ әрине мен солай ма жоқ мен келіп жүрдім астанаға
ы жазғы демалыстарға үш айға келдім және қыста екі үш жұмаға келетінмін
жылына бір рет әлде екі рет пе
екі рет екі рет келіп тұрдыңыз аха данияр күтіп алды күтіп жүрді күтіп
данияр ыыы осы жылына екі рет көру жеткілікті ме
ол жоқ жеткіліксіз жеңіл болды ма
жоқ ол ол жағын енді қалай айтуға болады ол
ол қиындау шамалы енді қиындықтың бірақ та ол қиындықты өткеннен кейін ыыы уже рахатын көресің
енді данияр рахатын мейілінше көріп жүрген сияқты ғой
басында кездескен кезде ыыы әрине қиын болды иә
кітапхананың ішінде ең бірінші рет кірген кезде мен менде бірінші ой болды осыны анашыммен таныстырсам осы қызды деген
сіз таныспай жатып анашыңызбен танысу ойладыңыз ба
жоқ анашыма мүмкін ыыы мүмкін өте қатты ұнатып қалғанмын мен басында
сол сезіммен енді сол сезім бес жылға дейін жетті
бес жылға бес жылға жетті де содан кейін жетпей қалды ма
жоқ одан кейін одан кейін аса түскен ғой олжас махаббатты түсінбейсің бе
гүлназия мені кекетпесе болмайды тұрмайды ол
жалпы данияр жалпы ы құрманай ұлыбритания елінде иә арақашықтық өте көп
қалай қалай тіл табысып қалай сөйлестіңіздер
күмән болған жоқ па себебі шетелде де құрманайдың жанында мүмкін емес қой басқа қазақстанның ер азаматтары болмауы
егер де егер де мысалы тіл табысып сөйлессеңіз ол арақашықтық арада емес мысалы сөйлескен кезде сезіммен ыыы сол сол сезіммен сөйлескен кезде
иә скайп арқылы көп жиі иә хабарласатын едік біздер
телефонмен сөйлеспейтін бе едіңіз суыған да жоқ арамыз
арақашықтық байқалған жоқ бізге
бірақ та қиын жері болған енді ы менің білуімше ыыы енді күн мен түн ауысады ғой бірдей емес
иә екі елде қалай күтіп отырдыңыздар сен түнімен бұл күндіз
мен кітапханада отырып сабақ оқып болғаннан кейін бір екі сағатқа скайпқа шығып сөйлесеміз
осыдан кейін бүкіл біздің бойжеткендер мен бозбалаларымыз бәрі кітапханаға барып танысатын шығар
иә кітап оқуға үгіттеп жатырмыз ғой осылайша иә
сабағына кедергі жасаған жоқпын ғой ол мысалы айырмашылығы уақытта алты сағат болған
ы он бірге дейін он бірге дейін сөйлесетін едік бірақ та бізде уже сағат бес алты болатын еді
таңғы таңғы бес алты күтіп отырасыз
иә содан кейін ұйықтап аласың да үш сағаттай жұмысқа жүгіресің
қиын емес пе рахатын көрдім деп тұрып қалай айтты десеңші бағана
ы данияр ы сіз өзіңіз ең басында міне ы құрманай ы ұлыбританияға кететінін естідіңіз білдіңіз
сол кезде ішіңізде бір ы күмән болған жоқ па жібермеудің бір амалын жасаған жоқсыз ба
ондай ойлар болды оны мен де оны сөйлескен кезде айттым
құрманай былай да былай мүмкін сен басқаша да мен осы жерде тұрмысқа тұрамын барлығы жақсы болады
мүмкін сен ойлап көрерсің осы астанада университеттер де жақсы жақсы білім береді
ол бірақ та м ы әкесі айтқан мен әкеме уәде беріп қойдым дегеннен кейін уже
шетелде ы білім алып келсін деп ыыы әкеме уәде берген соң мен болашақ арқылы
а сіз данияр сіз басқа жерге жібермей тұрып ы бірден үйленіп алу ойыңызда болған жоқ па
ондай да ой болды бірақ
онда тұрмысқа мені шақырған бірақ та мен ыыы ата аналарым маған рұқсат берген жоқ
алдымен ы қолыңа дипломды алып ал да содан кейін тұрмысқа тұрмысқа беруге рұқсат берген маған
данияр қалай қандай әсер болды мынадай жауап естігенде
енді ызаландым шамалы
амал жоқ ұнатқан соң енді ойладым ол маған айтты сен мені күтесің бе деді
ыыы мен айттым жарайды күтемін дедім
содан кейін сөйтіп достасып жүре бердік
а кетпей тұрып бір біріңізге анттасқан шығарсыздар
ыыы маған айтқан сөзі сен егер сен мені күтесің бе дегеннен кейін мен айтып едім жігіт сөзін бердім күтемін дедім болды
керемет жұп жұптың арасында күтесің бе деген кезде бұрынғы кездер келуші еді ер жігіт әскерге кеткеннен кейін қыз күтеді деген
иә мұнда керісінше болып тұр ғой керемет
ыыы жалпы ы құрманай сіздің өзіңіз де ы сіз енді ұлыбритания еліндесіз ыыы данияр қазақстанда
енді қыздар көп қой
тұрмысқа шыққысы келетін қыздар өте көп
сізде ондай күмән болмады ма мүмкін даниярды біреу алып кетеді ау дегендей
ондай да ой болды себебі даниярдың ол кезде ы жасы да келіп қалды мхм
оның жасы жиырма сегіз жиырма тоғызда болатын ол кезде
ата анасы да оған ы басқа да қыздарды да ы көрсетті таныстырды таныстырды негізі
иә сол сол уақытта не істедіңіз
қалай күрестіңіз іштегі ойыңызбен
ыыы данияр екеуміздің арамыздағы сезіміміз шын болғандықтан бір бізде ондай көп иә сенім болғандықтан біз күмәніміз болған жоқ
сол себепті бір бірімізді күтіп бес жылдай ыыы бес жыл тез өзі өтіп кетті шыны керек
егер де сөйлессеңіз ол бәрі сұрақтар шешіледі өзі
біздің қазір ортада естілген естіген оқиғамыз кейіпкерлеріміздің оқиғасы бойынша міне қызға ы тұрмысқа шығу туралы ұсыныс болды ол бірақ ыыы білім алу
бірінші ы бірінші ойы білім алуды мақсат қойды
кәсіп кәсіп қуу дейік пе қалай айтайық
мансап қуу иә мансап қуу ондай дұрыс па иә мхм
жауап берсеңіздер студиядағы қонақтар
қашықтық алыстау болса қадір кетеді суиды аралары ыыы адамдардың
себебі мен өзімнің оқиғамды сүйіспеншілік мен ашутас деген ауылданмын ғой
ы сол ыыы ауылдан енді ыыы ұлыбританияға емес мен үшін ұлыбритания арқалық деген қала сияқты болды да институтқа сонда түстім
ауылда өзімнің қызым қалды вера деген
екеуміз ыыы қашықтығымыз алыс болды мен арқалықта ол ауылда
тіпті қазақстанның ішінде ғой ішінде
соның өзінде де ыыы жаңағы вера ой ол ана жақта біреумен жүріп жүрген шығар деп басқа бір жігітпен жүріп қойыпты
сіз күмәнданған жоқсыз ол сізден күманданды
менің ана ыыы кім еді ыыы мүйізім шығып кетті деген сияқты ғой енді
сондықтан айтып отырмын да бұл жерде енді қасыңда болмаса әйелің қызың ы міндетті түрде бір ыыы күмән болады жаман ойлар болады жаңағы
ана жерде анамен жүрген шығар мына жерде мына сосын суиды сондықтан данияр келіспей тұр
жоқ жоқ егер де сіздің ойыңыз түзу болып ойыңыз дұрыс болса ондай ондай ондай мәселе болмайды сізде
ойыңыз дұрыс болу керек
сандуғаш ханым үндемей барлығына қарап отырсыз ғой не болды
сенбей жатырсыз ба арақашықтықтағы махаббатқа
жоқ мен арақашықтық махабатқа сенемін жаңа айтыватыр ғой санаға байланысты адамның жүрегіне байланысты
егер екі адамның арасында шынымен шынайы сүйіспеншілік сүйіспеншіліктен бірінші сыйластық пен сенім болса ол болады
махаббат махаббат бар мысалы әйел әлгі айтады ғой махаббатсыз дүние тұл дейді иә махаббатсыз дүние бос
адам қандай да болсын бір махаббатпен өмір сүре алмайды
баланың махаббаты әкенің анаға махаббаты көп қой махаббаттың түрі оның ішінде ең мықтысы да ең жақсы ең пәк болатыны
ананың балаға деген махаббаты мен екі жастың арасындағы махаббат екі адамның арасында мхм
ол он сегіз жаста болады ма ол қырық жаста болады ма елу жаста болады ма ол махаббат ұшқыны бәрібір сөніп қайтадан оянуы мүмкін
одан ешкім сақталмаған
сондықтан да мол болды сондықтан да махаббат бар
ол ер адамдарда болады ол әйел адамда болады
махаббаттың тұрақсыздығы ол адамның өзінің тұрақсыздығы өзінің жүрегінің иманының тұрақсыздығы деп ойлаймын
егер саналы түрде мысалы екеуі бір бірін сүйді ме ұнатты ма ол ана кісіге де мынадан басқа адам көрінбейді
бұл кісіге де ана жігіттен басқа адам көрінбейді
сандуғаш ханым сандуғаш ханым сіз өзіңіз өзіңіз ы қатты сеніп отырсыз ғой қатты сеніп отырсыз
қанша уақыт күтуге дайынсыз
мен өмір бақи күтуге өмір бақи өмір бақи күтемін
негізі шынын айтқан кезде жалпы міне кереметтей екі жұбымыз мен ы шынын айтқан кезде тәнті болып отырмын ризамын бұл кісілерге
бұл кісілерде енді шын махаббат иә шын махаббат
бірақ бұндай шынын айтқан кезде бір ыыы жүз пайыздың тоқсаны ғана тоқсан пайызы ондай емес он пайызы ғана көп болса он пайызы ғана осылай болады
иә бірақ та енді жаңағы шындыққа келейік
кезіндегі соғыс жылдары емес қазір заман басқа ма адам басқа ма енді адам да басқа
мен ы ащы шындық қой қарсымын негізі ы екі жақтағы неліктен сонда неліктен
себебі ы өмір деген өтіватыр әр нәрседен
жаңағы ағамыз айтыватыр ғой тана көзін сүзбесе бұқа жібін үзбейді дейді
ол ы арақашықтықтағы махаббат бір біріне деген суып кетеді біріншіден
екіншіден өмір деген мысалы шынын айтқан кезде жігіттердің жігіті бар сұлтандары бар мысалы
шынын айтқан кезде ұнатып қалса енді мына қызды деп көрсетпей ақ қояйын ол ы өзінің әрекетін жасайды
былай да былай да болсын ол өзіне соған жетуі үшін жасайды
ал арақашықтағы арақашықтықтағы махаббат болса ол ондай мен шынын айтқан кезде өзіміз студенттік өмірде талайын көрдім шынын айтқан кезде
қыздардың өзі ащы шындық алдап жүрген қыздарды көрдім
жаңағы арғы жақта алматы ы астана мен алматы қатты алыс емес бірақ та сол жақта жүріп жүреді осы жақта ойбай осы пәленше күні үйленеміз осылай осылай деп жүрді
бірақ енді шынына келген кезде шындықтары ашылыватады
а екеуінің арасындағы махаббат керемет махаббат жаңағы скайп дейді ме күнігей телефонмен сөйлеседі
бірақ шындық керек енді бірнеше жігіт деп айта алмаймын жаңағы жігіттер бар жігіттің жігіті бар
шынын айтқан кезде ыыы сенің жүзің алмас түсінгенім бойынша сіз бәріне күмәнмен қарайтын сияқтысыз яғни ы болашақта жарыңызға да күмәнмен қарайтын сияқтысыз ғой
еш уақытта ештеңе шынайы болмайды
адам күмәнсіз күмәнсіз өмір сүріп көруі керек
мысалы мен сізге күмәнмен өмір сүруге жылына бір екі рет көріп ы әрі қарай махаббатты ы өрбіткенге не жетсін
бәрібір бетпе бет көргенге не жетсін
алмас мына сұраққа жауап беріңізші ертең сіз бір қызды құлай сүйіп қалдыңыз иә
керемет сұлу бірақ ол бір айдан кейін шетелге кетуі керек болды
бірақ сіз шынымен шын жүректен ғашық болдыңыз
болашақ жарың қылып көрдіңіз
ол ол егер де күтпейсіз бе сонда кетеді бірақ бір жылдан кейін оралады ол елге
жоқ ол менікі емес мен оны алып қаламын
құлай сүйдіңіз жоқ мен алып қаламын оны жоқ ол көнбейді
сезім де жоқ онда сенде

қасым біледі өзінің ғашығын әйелін өзімен бірге алып кетеді
соғысқа анау қақаған анау бораватқан оқтың арасына өзі әйелін алып келеді қасым тахауи ахтановтың шырағың сөнбесін деген шығармада
себебі ол да әйелін өзінің ауылына қалдырып кеткісі келмейді
өйткені махаббат өледі дейді де оны қасымен қасына алып жүреді өзі күйеуі
сондықтан соны айтайын дегенім ол ы ғашық болса қасында жүрсін
менің осылай қашықтықтағы араласып жүрген жұптардың тоқсан бес пайызы ыыы болашағы болмайды екен
өте махаббат күшті мына балаларда махаббат өте күшті
біздегі ортадағы кейіпкерлеріміз сол бес пайыздың ішіндегісі он пайыздың ішінде
ләйлі мәжнүн баяғы зухра жүсіп солардың ішінде бұлар
әрине ол сенімсіздік болады сондай жаман ойлар болады
онымен күресе білу керек айтыңызшы күресе білу керек
ол адамның өзіне байланысты ғой
әркімнің сана сезіміне байланысты ойына байланысты адамның ойына байланысты санасына байланысты иә
егер де екеуі бір біріне берік болса бір бірін сүйсе неге күтпеске
бұл кісілерге қарсы емеспіз бұндай кісілер бір біріне қатты сеніп тұр бір бірін иә сыйлап тұр соның арқасында екеуі үйленді
а қазір ондай махаббаттар аз аз бар аз бар бірақ аз өздеріңіз
сонда қанша күтуге болады мысалы бар ғой кім бір шегі бар ма
кез келген адам мысалы бар ғой еркек еркектің мысалы айтады иә кешірсін хайуаннан артықшылығы жоқ дейді
олар бір сұлу қыз жылт етіп көрінді ме қайтсе де соған қол жеткізуге тырысады
ол ер адамның табиғаты иә ер адамның табиғаты солай
олар сұлулық көрсе болды ал әйел адам әйел адам қай уақытта қай уақытта кез келген нәпсіні кез келген ғашықтықты ақылмен санамен жеңіп тұншықтыра алады махаббатын сақтай алады
өзінің отбасы үшін ана ғой өзінің баласы үшін өзінің махаббатын өзінің абыройын жаңа жаңағы статистика қатысты не айтасыз
әйел адам ақылға жеңдіреді
жаңағы статистикаға қатысты не айтасыз
статистика қайдан алынғаны
хайуанның да махаббаты болады
жоқ ол еркектің мен ол еркек бәрі солай ғой бір жылтыр қыз қазір үлде мен бүлдеге оранған керемет сұлу қыз келсін
кез келген еркектің көзі тоқтайды мойындайсыздар ғой
міне сіз қазір өзіңіз ішіңіздегі күмәніңізді келтіріп отырған сияқтысыз
күмән емес ол шындық шындық шындық ал
құрбылары айтады ойбай не қыласың соны
мысалы мен айтар едім мына бала шынымен мысалы тұрақты
мүмкін жаңа айтыватыр ғой болды күмән болды деп жатырсыз иә бірақ сол күмәнін жеңді
жеңіп шықты махаббаты ақылы нәпсісі жеңді рас қой мысалы арақашықтықта
міне соны ақтап шықты енді оған несі өтірік оның
ол ақылына жеңдіріп отыр
барлығы солай ақылына жеңдіре алады ма
соны айтамын мен соны айтып отырмын ғой өйтіп жеңдіре алмайды
мен соны айтып отырмын
ешкім өйтіп ақылына он еркектің ішінде біреуі ғана жеңдіре алуы мүмкін
ал қыздар жағынан әрі қарай өрбітуге болады ма
бұл турасында жарнамадан кейін білетін боламыз арнамыздан алыстамаңыздар
бұл пендеміз ғой ток шоуы біз қашықтықтағы махаббат туралы қызу талқымызды жалғастырып жатырмыз
сенім бар ғашықтық болады бола береді ол болған да сыйластық
бұл жерде тек бұл жерде тек эмоцияның әңгімесі ғана реалистік көзқарас жетпей тұр мына жерде
арақашықтықтағы махаббат туралы мен енді
өз басыма жаңағы мектеп кезіндегі деп айтып кетті алмас мырза
мектеп кезінде махаббат болды бала махаббаттан басталды
ы мектеп бітірдік университет оқыдық бірге жүрдік
ы ол университетке дейін ы бір екі жыл біздің арамыз үзіліп қалды
сонда ы адамның ойы кішкене суиды екен ол рас
бірақ адам бір бірін көргенде ол қайтадан тұтанады екен махаббат деген
ыыы қазір ойлап отырмын мына екі ғашық бір бірін көргенде тұтанып отырады да ол махаббат оттары
енді махаббаттары өрши түседі иә өрши түседі сағыныш әрине ол бәрі болады
бірақ жақының да жат болады дейді ғой алыстаған сайын
ол арақашықтықта жүргенді ұнатпаймын
мен өзім шыдамсыз адам екенмін ы ондай неге
арақашықтықты ұнатпаймын сенбейсіз ұнатпайсыз ба әлде сенбейсіз
маған болмайды екен мен шыдай алмайды екенмін
бір тәжірибе жасап көрген сияқтысыз ғой
қазір қайта бақтарыңызға қарай скайп бар
қазір сіз әйтеуір жиырма бірінші ғасырдың ы жаңағы ұрпақтарысыздар
ал баяғы кез болса енді арақашықтық енді ол ой оны айту өте қиын енді
қазір қазір скайп дедіңіз интернет желілері дедіңіз жарайды
бейнесін көріп тұрсыз бірақ бетінен ұстай алмайсыз оның жылулығын сезе алмайсыз

нәпсі мен нәпсі ол сіздің айтып тұрғаныңыз нәпсі
ананы көзімен көрсе қолынан ұстаса құшса ол нәпсі
жоқ мен онымен бетпе бет көріскім келіп тұр ғой мысалы
енді сіз көріп тұрсыз ғой скайптан
олжас мысалы бар ғой мен мен өзім мысалы көбісі ойлайды да мінезім ашық осындай сөйлеп қалғанға ойлайды ой
менде мысалы алғашқы махаббат болған емес мектепте де болған емес менде вообще махаббат болған емес
мен тіпті ешкімді жақсы көрмедіңіз бе
мен махаббатқа сенетін адамда болмағаны қызық
мен енді айтайын да ол тағдырға байланысты
мысалы әке шешесіз өскеннен кейін адам мысалы мен өзім әкемді армандап өстім анаңды армандап өсесің де
махаббатқа ешқандай сенің санаңда ой жоқ

бәрібір адамда оянады ол махаббат бәрібір адамда болады
екеуі қыз бен жігіт оларда нәпсі де жоқ түк те жоқ оларда махаббат қана бар
сезім мен ортадағы қыздарымыз бар ғой жас қыздарымыз
сіздер қалай қанша күтуге дайынсыз ұлжан
шынында да көзден кетсе көңілден де кетеді деген нәрсе бар
яғни сіз сенбейсіз
ыыы иә өз басымнан өткендіктен мен сене алмаймын өйткені
бәлкім осындай жағдай басыма түссе мен шынында да ы осы ойды бағанадан бері жігіттер оны айтты енді қыздар да айтып тұр
иә өйткені мысалы мен өзім тараз қаласынан астана қаласына қоныс аударғаныма бір үш жылдай болды
сол кезде мен ы жақын араласып жүрген адамым басында енді қоңыраулар жиі жиі соғылып тұрды әңгімеміз жарасты
бірақ уақыт өткен сайын біздің айтатын әңгімеміз таусылып бараатыр
өйткені ол әр күн сайын менің эмоциямды білмейді мен қандай жағдайларға ұшырасып жатқанымды білмейді
онда қуанған мысалы сәл мұңайған сәттерімде қасымда болмайды мысалы
сондықтан сондықтан арақашықтық махаббатты суытады дегенге келісемін
мен ауылда ы он бірінші класс оқып жүргенде оныншы класс оқитын өзімнен бір жас ы қызға ғашық болдым
екеуміз бала махаббат кездесіп кешке жаңағы кешкі отырыстарда бірге жүреміз қол ұстасып
шоколад бергенімізге мәзбіз ол кезде
иә ол нағыз бала махаббат
мен оқуға түсіп кеттім қалаға
арада бір жыл өтті мен хат жазып тұрамын маған хаттың жауабы келмейді
сонда кластас қызыма айтып жіберіпті болды біздің махаббатымыз бітті мен ыыы төзе алмаймын ол қалаға кеткен бала ол өзінің махаббатын тауып алсын
ал мен оны ыыы күтуге дайын болдым
бір жылдан кейін оқуға түсті екеуміз сияқты
бірінші рет барғанда сөйлестік ы мені жәй ғана кешірім сұрап шығарып салдым
екеуміздің арамызда тек достастық қана қалды менің қазір махаббатым сөнді деді
жоқ жарайды арақашықтық екінші рет барғанда есігін ашпай қойды
мынаны үлгі үлгі үлгі дейді
бұл жерде бір нәрсе басты нәрсе ұтып тұрғаны бұлардың фундаменті дейді ғой іргетасы мықты болып тұр
бұларда сезім мықты сезім сол үшін сіздердің барлықтарыңыз ажырасып кеттіңіздер
ал бұларда сезім болды махаббат болды яғни бұған дейін
жоқ ы төрт төрт айдың төрт айдың ішінде сондай іргетасты ілуде біреу қалай алмайды
жоқ бұл жерде айтып отыр ғой кейіпкеріміз мен бірден көргеннен менің болашақ жарым екенін сездім дегенде анаммен мен таныстырамын деп
яғни бұл жерде сезімнің өзімнің болашақ жарымнан күшті мысал үшін сізде сезім пайда болды болашақ жарым деген
сіз күтпейсіз бе не сонда
өзіңіз түйсігіңіз айтты ұлжан бұл сенің болашақ жарың
жоқ айтып отырмын ғой ол басында егер осындай жағдай менде де шынында да күтесіз ондай болса күтуге дайынмын бәлкім
менің басыма түссе бәлкім мен шыдауға дайынмын
әркімнің иә өзінің шындығы бар
мына данияр бауырымыздың ы сезіміне қарасақ бұл яғни эмоцияға берілмеген
иә шынымен де басынан бастап негізі ер адам эмоцияға қатты берілмеу керек
өзінің яғни нақты сезімін білу керек мақсатын білу керек
иә ең бастысы мақсат пен шынайы шынайы иә яғни ы жігіт эмоцияға бір рет берілетін болса ол сезім көпке бармайды
манағы ы апаларымыз тәтелеріміз айтып отырғандай мынау сұлу қыздарымызды мына жерге әкеліп қойсаңыздар дейді
ол жерде сұлу қыздардың арғы жағында рухани жан дүниесінде ештеңе болмаса ешбір адам ешбір ер ол қызға қызықпайды да
иә ешбір адам оған қызықпайды сондықтан психология жағынан да бар ғой
содан кейін бір бір ұтып тұрған нәрсесі кешіріңіз бұл кісілерде ұтып тұрған бағана ыыы құрманай басында айтып кетті жиырма сегіз жиырма тоғызда болды ол кезде иә
ақыл тоқтатқан мектеп оқып жүрген қыз көрдіңіздер ме
ақыл тоқтатқан мектеп алғашқы махаббат десек біз құрманайдың ыыы қателеспейтін шығармыз иә
көрдіңіздер ме соның өзін терең ойланып қарасақ сол жердің өзі ұтымды
ақыл тоқтатқан ы қазір неге қыздар уақыт келе ыыы шынын айтқан кезде орысша айтады ғой на ошибках учатся деп
кішкене жаңағыдай қателіктер жасап алады да енді мен күтуге дайынмын деп жаңағыдай болып жатса деп отырады шынын айтқан кезде ол шындық ол
енді мен даниярға бір сұрақ қояйыншы
данияр сен құрманайды іздеп сол бес жылда бардың ба сол америкаға ма қайда
барды ұлыбританияға ұлыбританияға барыпты
ол маған бес жыл бес жыл оқыған ғой бес жыл күтті ол махаббатын
екі рет бардым он бірінші жылы бардым бәрекелді бәрекелді
бірінші рет барған кезде мен шамалы сескеніп отырдым мүмкін де былай да былай ойлар болады ғой
ы мысалы бір ойды алсаң елу процент елу процент былай да шығады елу процент былай
бірақ та мен ол жағын білген жоқпын қалай болады
маған оны өзіме ыыы білу үшін маған ол жаққа бару мәжбүр болдым мен
сосын мен ол үшін ыыы мақсат қойып өзіме ақша жинай бастадым
бәрекелді ақшалардың бәрін жинап бірінші рет барып қайтқан кезде ол визалармен визалардан бірінші рет алдады мені
виза бермейді екінші рет сол сөйтіп сөйтіп виза алып бірінші рет барған кезде ол екі мың он бірінші жыл болды
сосын оны алып оны ақшам жеткенінде менің бір айға жетті ақшам
одан кейін одан кейін қайтуға мәжбүр болдым
енді келесі не істеген кезде келесі барған кезде мен уже бір жылға бардым
бір жылға барып уже оқып соңғы жыл оны оны орысша айтады ғой медовый месяц дейді ғой осылай
сонда болғанда біз сонда соған дейін соған жету үшін мен өзіме мақсат қойдым осы цели дейді ғой
соны ағылшын тілін оқуға келді
сосын ағылшын тілін үйреніп келдім күшті
мінекей данияр мен үшін нағыз ер азамат
мынау жаңағы ыыы кімдер айтыватыр да ы жастар ы скайп дейді жаңағы
баяғыда біздің ата бабамыз болған да мысалы еңлік кебек өзіміздің да баян сұлу ол кісілер бір көруді армандаған ғой
ол кезде сурет болған жоқ ыыы фотограф деген де фото болған жоқ
хат жазу білмейді әлеуметтік желі болған жоқ иә иә
екеуі жаңағы ана ауылдан мына ауылға жаңағы мен айтайын жаңағы екі жүз шақырым деп айтсақ болатын шығар наверное да сезім
ыыы мына жерде айтқан кезде екі адам бір біріне сенімді болуы керек екі жас екі жақтан иә екі жақтан бірдей сенімді болса
ал енді мынау біреуі жақсы көріп екіншісі жақсы көрмесе ертең мынау ы бір уақыт бір бір алты ай ма бір жыл өткеннен кейін
арақашықтық суыған кезде махаббат та суып кетуі мүмкін деп ойлаймын
мынау саяси тұтқындалып сібірге айдалып кеткен кинолардан да көреміз естіп жатырмыз ғой өзіміздің ағайындардың да ішінде болған
сонда әйелдері немесе қыздары артынан іздеп барып аяғы ауыр болып қайтып
сол тұтқында төрт жыл бес жыл он жыл болса сол төрт бес балалы болған сол жерге барып тұрған жылына бір рет пе екі рет мысалы
енді солардың махаббаты нағыз махаббат қой
хат жазғанда бағанағы хат мысалы скайппен сөйлессеңіз болды жаба саласыз
а хат сақталынады үйіледі үйіледі қайтадан оқылып тұрады одан сайын сезім күшейіп тұрады
сондықтан бұрынғы баяғы махаббат жоқ демеңіздер наоборот бұрынғы махаббат баяғы махаббат күшті болған
ал соғыс кезінде тыңдаңыз соғыс кезінде кестелі орамал беріп жіберіп кестелеп тоқып сол орамалды иіскеп жүрген әтір сепкен
иісі бар орамалды иіскеп соғыста жүрген
асылгүл апай нағыз арақашықтағы байланыс
қазір әрине скайп таныс қандай түрімен техника керемет дамыған түрі
бұрынғы махаббат өте күшті махаббат болған
хат арқылы жеткізген де
сағынған кезде сол хатты оқып отырады содан өзі әсер алып отырады
қол ұстасып жүретін жұп болып көрінеді маған мысалы
иә жылына бір рет көрінетін ол ол махаббат болады ма сонда махаббат деген не сонда
өмірі ешкімге ғашық болмағандай айтып отырсың мына жерде
случай болған ер азаматтар
көбіне ана әйел адамдар медициналық қызметкерлер жаңа военнообязанный болып келеді ғой иә әскерге
сол үйленіп мысалы балалы болып қайтқандар болды мысал үшін де міне арақашықтықтан
сондықтан мен ы мен мұны жаман жоққа шығармаймын бұл жерде елу де елу
бір жақты қылу ы жазғаны үшін ана ы несін шын махаббат шын сезім ол ешуақытта өшпейді
дұрыс сол ұшқын сезім қалады
даже айтып отырмын ғой отыз бес жыл бірге тұрып әйтеуір осы келіншегім ренжімесе екен деп жүрген ер азаматтарды да білемін
бірінші қосылған мәңгілік екеуінің бір біріне қарағанынан да адам махаббат сезінуге болады
ол адамның айтып отырмын ғой әркімнің тағдыры әртүрлі
менің жүрегімде не бар екенін менің тағдырымды менің
сондықтан біреу үшін сіз шешім айтуға сіз шешім айтуға ешкімнің құқығы жоқ
оны адам жанынан жүрегінен адам сезініп барып айта алады мысалы
нұргүл ханым сізде ыыы қазір ы балаларыңыз бар
иә біз студенттік жаста үйлендік ы төртінші курс үшінші курс кезінде үйлендік
төртінші курс мен екі жыл күтіп жүрдім
аптасына ы басында бір рет келетін жаңадан үйленген кезде өйткені қарсы болды туған туыс көп келе берме немене жаңадан үйленіп деп
сосын мен аяғым ауыр болған соң екі рет келетін болды аптасына
ал енді мен босанғаннан кейін аптасына үш рет келетін болды
сонымен уже ол диплом қорғап бітірді ы сосын ол дипломмен астанаға кетті
арада екі ай уақыт тағы үзіліп қалдық
ол жұмыс бабымен енді направлениемен кетті жаңағы жолдамамен
мен күттім бала жас бір жаста ғана
ол келіп орнықты сосын мені шақырды екі айда артынан астанаға ұшып келдім
мен шыдай алмадым
қазір уақытта жаныңыздан алыстап кетсе сіз қанша күтесіз
мен енді әрине күтемін бірақ біз әлі ажырап көрген жоқпыз
ең ажыраған уақытымыз сол студенттік кез ы содан жұмысқа кетті одан бері біргеміз аллаға шүкір деп айтайын
біраз уақытта араларыңыз ажырап кетті делік сонда қанша уақыт сіз күтуге дайынсыз
енді мектеп жасынан бастап есептеңіз мен жетінші кластан жиырма төрт жасқа дейін он үш жыл күтіппін дәл қазір
енді күтемін мен қайда барамын мен енді қырыққа келдім ғой үш баламмен мен қайда барамын күтемін әрине
екі ұл ы махаббаттың гүлдерін тәрбиелеп отырмыз аллаға шүкір
жалғап ы қазір шынымен де мені де мысалы қоғамда қазір орын алып жатқан мәселе ретінде бір қынжылтатыны бар
ыыы көп отбасылардың мысалы айырылысып кететін жағдайы ер азамат үйіндегі ы жұмыс істеймін деп кетеді басқа қалаға
ол жақта басқа біреуді тауып басқа отбасын құрады
осы да бір қашықтықтағы махаббаттың бір сабақтастығы шығар
мен оған келіспеймін ондай жағдайлар жиі кездеспейді ол тек бірер сараңы ғана
бірең сараны деген ол ыыы бағанағы айтқан сияқты көзіне алқызыл очки киген кісінің көзқарасы менің үшін
ажырасу дегенді сөзіне қараңыздаршы
күйеуі басқа жақта әйелі басқа жақта бұл не ажырасу емей немене
ажырасу деген сөзге қараңыздаршы енді ажырасу
екеуі екі жаққа ажырап кетті ажырап кетті
бөріні екі аяғы асырайды дейді
ер адам енді анда барады ажырап кетті ол ажырамайды ажырап кетті деген
қазір қоғам басқа заман басқа адам деген еңбек етеді ғой шетелге барады тәжірибе алмасады
шалым қазір екі жылға кетсе де он жылға кетсе де мен оны күтемін
өйткені менің шалым кәдімгі еркек ол мына данияр сияқты данияр сияқты еркек
ал еркек шын еркек болса он жыл жүрсін жиырма жыл жүрсін қай жерде жүрсін қайтып келеді
соны айтамын ол бәрібір ат айналып қазығын табады
ол жәй сөз ол ана қалаға барып ол кез келген еркек міне сіз қызмет бабында кәсіппен айналысыңыз сіз бәрібір бір жаққа барасыз
міне шетелге барасыз тәжірибе алмасасыз басқа жерге барасыз
болып тұр ғой көп байланысты болып тұр ғой
сіздер мысалы шет мемлекетте жүріп ы осылай араларыңыз суыды ә
басқа қалаға қызметке тағайындалып кетті
оған қызметтік пәтер берілгенше ол өзі орныққанша ол жалақыға ілігіп сол жерде пәтер жалдауға шамасы келгенше сонда сіз күте алмайсыз ба
жоқ мен өзімді айтып тұрған жоқпын жалпы мен көріп жүрген жағдайды айтып жүрмін
уақыт ешқандай әсер етпейді бұл жерде әсер етпейді егер шын сүйсең
сіздер қосылғандарыңызға
жүз мың километр болса да
балаларды тоқтатып саналы түрде тоқтатып қойыватсыздар ма тоқтатпау керек
баламыз бар бар ма
балаларды да шетелге барсаңдар да бірге таба беріңдер шетелде балаларға жақсы қарайды
арнада қысқа ғана жарнамалық үзіліс
қашықтағы махаббат тақырыбын қызу талқылау үстіндеміз арнамыздан алыстамаңыз
бұл пендеміз ғой ток шоуы
бізқашақтағы махаббат тақырыбын талқылаудамыз
ы осы жерде ы бір сұрақ
қашықтағы махаббат енді бар дедік жақсы бар болсын
ыыы қазіргі уақытта қараңыздар бірге тұрып жүрген ыыы отбасылардың өзінде енді бәрібір арасына сызат түсіп ажырасып жатыр оны мойындауымыз керек ол шындық
мұның үстіне енді қараңыздар ал қашықта жүрген адамдарға сонда ол одан сайын қиынырақ болады ғой
бірге жүргендердің өзі ажырап жатса енді қараңыз осындай жағдайда не істеу керек сонда
мысалы жеті жыл он жыл керемет бірінсіз бірі өмір сүре алмай жүріп қосылып ажырасып кетіватқандар да бар
иә ол айтып отырмын ғой ол адамның рухани күшіне жаңағы сеніміне махаббатына сыйластығына байланысты
ол санаға байланысты ол ажырасып кетіватқан адамдарда әубаста шынайылық болмаған ең басында
шын шынайы сүйіспеншілік болса қандай қашықтық қандай ренжіс қандай көңілің толмай тұрса да бәрін кешіріп көз жұмып қарайсың
себебі сезім бар да менің жүрегімде сезім бар мен неге оның минусын тере беремін мен оның жақсылығын көргім келеді
мен енді бұрын ойлайтынмын жасқа ғана қарамайды махаббат деп сөйтсем арақашықтыққа да қарамайтын махаббат болады екен мен соған тәнті болдым
әуелі ең әуелі айтады бағана данияр ең бірінші әңгімесін айтқан кезде ы кішкене бас жағын жақсы айтты да кейінгі қосылған өмірін айта алмады неге
себебі әзілхан нұршайықовтың кітаптарында айтады ы махаббат қызық мол жылдарда махаббатқа жету ы оңай болғанмен дейді оны кейін қосылып алғаннан кейін баяндау қиын болады екен
қазір данияр соны айта алмай тұр ол бір
екіншіден даниярменен ы құрманайдың сыйластығын айтайын ба сіздерге
мен бағана келген кезде екеуін мен ойладым екеуі бір бірін тауып келіп отыр ма әлде екеуінің не екі семья деп ойладым мен
себебі орталарында кішкене сыйластық бар да
мына отырғанның өзінде бір бірін сыйлап құрметтеп былай жабысып отырған жоқ
қазіргі жастардың көбісі жабысып отырады өзі иә
бұлар жабысып жоқ былай жақындап отыруға болады ғой жақындауға болады
өйткені бұлардың мәдениеттілігін көрегенділігін ы тәрбиелігін оқығандығын бәрін көрсетіп тұр
мен өте риза болып отырмын бұндай махаббат болады екен шынымен де
жаңа міне қашықтан енді біраз уақыт бірге араласып жүрді сүйді сүйеді бір бірін жақсы көретінін білдірді
бірақ отбасын құрғаннан кейін тұрмыстық тұрмыстық қиындыққа тап болғанда оған да шыдамай кететіндер де бар ғой
жаңа сандуғаш ханым айтып отыр бір бірін керемет ғашық болып сүйіп қосылғандардың өзі ажырасып жатыр деп
екі жастың да екі жақ ата аналары бірдей балаларға кәдімгідей моральдық материалдық көмек беріп ортаға алып қоғамдап ақылдарын айтып
жаңағы қазір мен осы көп бағдарламаларда айтып жүрмін қазіргі біздің жастарымыздың да көп ажырасуы
сол екі жақтың да ата аналарының бір біріне тіл несі тіл табысуы соның бәрі кері әсер етіватады жаңағы ішіме сыйған қыз сыртыма да сияды деген сияқты
енді мына екі баланың өзі түрінен де тәрбиесінен де көрініп тұр ғой
ол ата аналарға да көп байланысты
мысалы ренжісіватса шыдамай төркініне келіватса мысалы мен де айтып отырмын ғой екі қызымды ұзаттым
үш немерем бар аллаға шүкір
мен екі қызыма да айтамын үйге келмеңдер менен пайда жоқ айналайындар сол үйге бардыңдар ма болды мен сендерге тілеушімін
арақашықтық алыс болып мысалы қосылды бірақ түбінде ажырасып кетеді деп айтып жатырсыз ғой
ондай жағдайда бүйтуге болады деп ойлаймын
біздің өзіміз де екеуміз де жақсы көріп қосылдық қазір пәленбай жыл отырмыз
мен ешқайда жібергім келмейді
бірақ отбасын ұстап қалу үшін ол ол бір жерге командировкаға барамын десе мен көнемін әуелі көнбей жүремін жүремін көнемін
себебі кішкене арақашықтық кішкене кетіп қалса сағыныш пайда болады да сосын сен қайтадан соны қайтадан басталады бәрі
данияр мен құрманайдың ы шамалы тағдыры ұқсастау
мен енді кітапханада танысқан жоқпын ол күйеу жолдас болып келді біз тойда таныстық
мен он сегіздемін сол кезде он бір бітірген кезім
ол жиыма сегіз жиырма тоғыз қызметте жүрген жігіт тұғын былай айтқанда иә
иә бірақ біз мен де сол жұмыс істедім оқыдым жаңағыдай неғылдым
содан кейін солай тағдырдың енді өмір болғаннан кейін жұмыс істейсің неғыласың деген сияқты
мен мысалы екі мың оннан бастап енді енді уже қызмет ұлғайған сайын жаңағы командировкалар да көбейе береді деген сияқты
ал тіптен он үшінші жылы мені тіпті астанаға полный аударып мысалы ауыстырып жіберді де қызмет бабында полный ауысып кеттім
ол сол жақта қалды ол ауыса алмады
енді мемлекеттік қызмет былай былай кете алмайды ғой деген сияқты
сол сияқты мысалы біз сонда да осы күнге дейін келдік он екі жыл уақыт болды
одан біз жаңағы ажырасып кеткен жоқпыз
ол бір бірімізбен ұрыспақ түгілі ондайға уақыт жоқ былай айтсаңыз ше
сізде өзіңізде қандай сезім болды сол кезде
сезім әуелде енді шамалы нелеу болады бірақ екі аптада бір аптада бір бірімізге ұшып барып келіп тұрамыз да былай
одан кейін жаңа айттым ғой сенім болады жаңағы отбасылық болады туысқандық сезім болады жаны ашу сезімі болады ортақ бала пайда болғаннан кейін де
сол кезде бір жалғыздық сезімі болған жоқ па
енді жалғыздық сезім дегенде жұмыс көп болған кезде ондай сезімге өте қатты ол ол оған уақыт бола бермейді
яғни жұмыспен айналдырдыңыз ғой өзіңізді сонда иә
бір жағында оқу жүреді бір жағында жұмыс жүреді
иә бұл бұл жерде аида мысалы жұмыспен сөйтіп жүріп нетіп бір кездері болуы мүмкін ыыы қандай айтсам екен әдетке айналып кету
күйеу ана жақта мен мына жақта деген сияқты әдетке айналып кетіп сосын бірге тұрсаңдар ойбай одан да давай жеке тұрайық деген сияқты өйткені әдет болып қалады да
ол адам психологиясы оны да ұмытпау керек
қазақта жақсы сөз бар да қарамасаң қатын да кетеді дейді
ол еркекке де байланысты
бір рет келіп кездесіп тұрды болды көңілін аударды
оларда бір бірімізге жеткенше асығамыз
әлі сол кездегі жүріп жүрген махаббат сияқты себебі біз өмірі бір бірімізге жете алмай жүреміз
өмірі он екі жыл болды әлі сондай недеміз де былай айтқанда
өте дұрыс керемет бірақ әдет болып қалмаса екен
ұрысуға да уақыт жоқ былай айтқанда
әдетке айналдырып алмау керек те
бұл кісі оңайлықпен күйеуін жібермейді
мына жерде біздің пікірлеріміз екі жаққа бөлінген сияқты иә
неге бәріңіз сондай жамандыққа әкеліп тіреп қоясыздар анау да болмайды
сіз қалай ертең өмір сүресіз әйеліңіз бір жаққа кетсе болды
мына жерде сұрақ қойғым келіп отыр
ы жалпы арақашықтағы махаббатқа берік болу үшін қыз жауапты ма әлде ер азамат жауапты ма
екеуі де екі жақ та ибраим мырза
иә менің әйелімнің інісі атырауда әскери қызметкер ы келініміз бәрі бірге
келініміз арасында енді арасында осында баласын емдетіп тұрады алты айға келеді
келген кезде ыыы сонда жаңағы естіп те жатады ғой енді телефон шалған кезде жігіт арғы жағынан ашуланыватады да не істеп жатсың қойып жатсың
сонда біздің ана келініміздің шыдамдылығына төзімділігіне разы боламын
бұл жерде сол жерде ы әйел шыдамды болмаса екеуі де ашуға беріліп ыыы ашуға сөз қайтарып жатса мүмкін отбасы ыдырап кететін бе еді
бәріміз күліп кімде жауапкершілік мол сонда
сонда бұл жерде әйелде жауапкершілік мол болып тұр әйелде
ы кейде еркекке біз морально сынып қалсақ қолды бір сілтеп кете салатын адамбыз ғой
сағы сынбау керек еркектің сол үшін әрқашанда өзінің ақылдылығымен
сабырлылығымен төзімділігімен жаңағы жігіттің ы махаббаттың сезімін сөндірмей
мәселені әйелдің мойнына жүк қылып артып қойдыңыздар бұны да біздің мойнымызға арттыңыздар
сонда ер азаматтар не істеу керек бұл жерде
жақсылап жұмыс істеп ақша табуы керек иә
әйелін жақсы көруі керек
әйелін жақсы көру жете ме
жағдайын жасау керек әйелдің
әйел атамзаманнан бері үйдің ұйытқысы оттың
сондықтан оттың басында ы қазанның қасында қазанның қасында күйеуіне шыдап күйеуіне дұрыстап соның ойын ойлауы керек
жоқ жоқ жоқ шығармайсыз ер адам
күнде күйеуін осылай азанда бір костюммен кешке бір костюммен шығарып ол отырса да ол кетем деген еркек кетіп қалады кетпеймін деген еркек қарамасаң да кетпейді

ер адам әйел адамның жағдайын жасап отырса әйел адам ондай көп сөз де болмайды
қыз бен жігіттің махаббатын сақтап қалу үшін арақашықтықтың маңызы бар ма
үш нәрсе керек қатты сезім керек сенім одан кейін үміт
ер азаматтар еламан ақылға ақылмен саралау керек
ақыл ақыл төзімділік төзімділік шыдамдылық сабырлық сезім төзімділік керек
сезім бар жерде ақыл бар ғой
мысалы адам жақсы көргендіктен сен ақылыңа бағындырып отырасың ғой
алмас бағанадан бері ойланып отырсыз іштей бір қорытынды шығарайын деп көрініп тұрсыз маған
енді жаңағы үйленіп қойған ол үйлі жайлы болған ол басқа мүлдем басқа шынын айтқан кезде иә мүлдем басқа
бірақ шындыққа келген кезде мына өмір болып жатқан өмірде арақашықтықтағы махаббат дұрыс емес мен қарсы
енді ауырлау болады енді мойындаймыз енді
гүлназия бірінші оларға сезім керек екінші оларға сенім керек үшінші оларға төзім керек
сүйгеніңді көзбе көз көріп жүрмесең бойыңда туған күдік бәрібір маза бермейді қиналудың қажеті қанша
өмір бойы қашықтықта болмайды ғой олар бірақ уақыт өте сағынысып көріскенге не жетсін
сіздермен бірге болған пендеміз ғой ток шоуы
аман сау болыңыздар